Yaani jarr fudholee khobani khun wonn ishin itathu. yaani limm khabdhi ishin dhursaa limma wayyolee khakhalah akhan khobanin hodhen khaaan dhub khoban dhudhulothinen hin khabdhii wonn ishin itathu Mal khoban khee siraah khutamenu khoban Kee futhee rawothethi woth khabdhii khoban khun dhuran inn bhukeni woth khabdhe lilan kaskethe liman hodhithee jabesith moghuu lamanin dhub akhan Mal khoban khun jabathen akhan sith kanithi Ben dhekhii neghed khayedhi ilali